"kahūhū! na wai lā hoʻi kēia!?!" wahi a ke kanaka hana wiwoʻole. i kona ʻimi ʻana aku i kēia wahi pānānā hoʻokalakupua <noise> ua kau koke nā manaʻo haliʻa aloha i loko ona i kona wā keiki me kona kūpuna kāne. ma ia wā iho nō ʻoia ka hana maʻamau me kona kūpuna ka ʻimiʻimi ʻana i nā mea makamae like ʻole me ko lāua pānānā.